Kolotsaina breziliana koa moa soa hay aloha zany, fantatsy fa miteny portugais manko gn'olon'agny. De soa hay fa ereo, feno riaky manko le, matetiky gn'olo magnisy short sy t-shirt tsotra aby avao, hita amy gny lala amy gny tanana feno riaky aby regny. De gny raha kolotsaina raiky voalohany mampalaza an'i Bresil koa da gny raha. Ino moa izy tiky? Tia laboly. Haitsika fa izy avao gny mana coupes du monde dimy amy gny resaky laboly eran'izao tontolo izao. De ah bresil koa malaza amy kapoera, le combat danse kapoerandreo igny. Ereo koa tia manao carnaval festival toa, de mifety. Reo gny raha soa hainao malaza a b. <audio distortion>